tɛrmomɛtri i mi o se han tɛrmomɛtrira sure sire boni <hesitation> tɛrmomɛtrira tuwa i mibin oyi mina a se nuhu nu tanperatir lo sura subarobe a we deni lo bua'o bua'o yi'ase to a ma ji in minit u de minit to ho yi jumu toni ma nɛro naso sura subarobe